<hesitation> ɗun kaa, ana raɓɓiɗi. Ñaandu maaɗa kaa fuu, ana haani tawee aɗa waɗa hen kulle nafooje terɗe maaɗa. <hesitation> Ɗun du jonkaa yo sifa ñaanduuji non. <noise>